Ny eto ambony tany zany laha amiko manokana ny fahasambarana feno zany tsy possible mihitsy satsia <hesitation> ny olombelona anankiray zany tsy ilaozan- tsy engan'ny kiprôblème kiprôblème tsy madinidiniky na de manan-karena tahaky n'ino, na de milamin-tsaina tahaky n'ino na de <hesitation> ino aby anagnany fa tsy maintsy misy olana avao i tsy maintsy misy prôblème avao i mandritra ny andro iaignany ambony tany etoy.